बेल्जियम आइस क्रीम थाईसुनात इली। एकोणिशे तीस देश असली कार्ल मार्क्स ब्रॉंते सिस्टर्स आणि विक्टर ह्यूगो हे हस्ताऱले वडले राइटर तेनच्यानी ग्रँड प्लेसें बारीला। आणि ती एक श्रीमंत देश असली।